في يوم من الايام كان وقت الضهرية كان في طفل صغير بيلعب باللعبة بتاعته وفجأة لقى اللعبة عماله تتكلم واللعبة قالتله انها من عالم سحري وانها فاهماه وفاهمة لغته وطلبت منه انه يساعدها في حل لغز ما علشان تواصل لعالمهم ترجع لعالمها وتكون مبسوطة.